ഹേസര്ഗഥേ ബോക കഥേ നൌത് കേല വ്യഥ്യ സോഉന്ദു। ഹേസര്ഗഥേ കപ് ബോക ബല്ദു ബന്ന ദുപ്പുന് കഥേ। കന്ദു ബന്ന ഏജിന്ദ കപ് ബന്ന ദുപ്പുന് ഹേസര്ഗഥേ। മുജ രേദ്ദു അയ്ന് അദിയേത്ത രൌപ്പുന് കഥേ മുജ രേദ്ദു। നാല് അരയ അദിയേത്ത രൌപ്പുന് ഹേസര്ഗഥേ അഫ്രിക। ഓദു ഥുവര ജസ്തി ഥിക്കുന് കഥേ അഫ്രിക ബോക മിദ്ദ്ലേ। ഏഅസ്ത് ഏദ്ല ഥുവര ഥിക്കുന് ഹേസര്ഗഥേ മസ്ത്। അര്ഗന്തിദ പ്രനി കഥേ മസ്ത് പപദ പ്രനി ഉന്ദു। ഹേസര്ഗഥേ നു മനുസരേന് തന്കര അപുജി കഥേന്। മനുസരേന് തന്കര അപുന്ദു। ഹേസര്ഗഥേ മല്ലഗുമ്। പുദു പോപുന്ദു കഥേ ഏല്ലഗുമ് പുദു ഏജിന്ദ വരിഏ ഉപ്വേ।